Aya, kii eng' kenyit konye ko kikawe rutoi oliin pa tampson, kap tilyonut che chuuk, ko ki ngait pa ketembesanata kemutataa akeer emeet, ko kingaptawendi, kiporwoo k- nyokotilda pelio kiinda ochei. ne ki toma akeere ngap kesicho, ko punchi kwang'ut anyun petut notok amu ki toma akeere petut ake. akeer anyun peliondonotok ale ka kikindo ochei, ko kyachal anyun amu kitoma akere petut ake, peliondonotok.